best í heimi heitir nýjasta sýning leikhópsins

í leikstjórn Charlotte Bøving hún Brynhildur Björnsdóttir gagnrýnandi ætlar að rýna með okkur í verkið vertu velkomin takk Brynhildur þarna er fengist við sjálfið sjálfsmynd okkar Íslendinga í nútímanum hvernig við vörpum

ákveðinni hugmynd um okkur sjálf og

út í samfélagið og hvernig allt þarf að vera svolítið

það er kannski ekki hægt að tala um eiginlegan söguþráð heldur er þetta meira kannski

og vinna það síðan í spuna og setja saman leiksýningu úr því sem kemur upp þarna vinna þau með eins og þau segja sjálf sannar sögur úr lífi leikaranna sem er ætlað að varpa ljósi

á það í víðara samhengi hvað það er að vera manneskja og

þá manneskja í þessu íslenska samhengi sem hefur oft verið eða var einu sinni alltaf talað um að

vera best í heimi einmitt þarna er

mikið hlegið og leikið á létta strengi en líka

þarna eru sögð og erfiðar minningar sem rifjaðar upp hvernig áhrif hafði þetta

í mörgum lögum snerti við mörgum lögum í mér en það

truflaði mig svolítið að í þessari einlægni þegar fólk er að

þá eru þau samt svo mikið að rifja upp

athygli okkar á því að þau eru leikarar

bæði er það að vera leikari alls ekki sammannleg reynsla heldur er það mjög persónuleg

og starf leikarans og og hans sjálfsmynd er allt öðruvísi en þorra þorra almennings þannig að þannig að mér fannst það kannski ekki sammannlega reynslu og svo á hinn bóginn er það líka athyglisvert að þarna er verið að sviðsetja eitthvað sjálf við erum að sviðsetja og við erum ekki alvöru mér fannst þetta takast aðeins á við

og þarna var fólk

sárri og erfiðri reynslu hvert var verið að fara mér fannst það eins og ég skemmti mér vel og hló oft dátt þá sat ég

svolítið eftir með það hvað átti verkið að segja mér og hvað átti ég að fá hafandi sagt það þá fannst mér líka stundum

kemur texti

stundum var eins og þessi texti væri að beina mér í þá átt hvað ég ætti að fá út úr því sem leikarinn var að segja hvað ég ætti að skilja út úr því alls konar mótsagnir í sýningunni sem skilja mann eftir ráðvilltan en

ég er búin að hugsa mikið um þessa sýningu síðan ég sá hana á föstudaginn einmitt leikhópur Ratadam hefur verið breytilegur frá einni uppfærslu til annarrar í þetta sinn eru það Albert Halldórsson Guðmundur Ingi Þorvaldsson Guðrún Bjarnadóttir Halldóra Rut Baldursdóttir og Hildur Magnúsdóttir sem fara með hlutverk

og hér hefur komið fram þá eru þau svolítið að þekja ákveðið svið breytt svið með sínum reynsluheimi en þér finnst það svið kannski ekki nógu breytt nei mér fannst

af samfélaginu okkar og það kannski gerir það að verkum að sjónarhornið verður ansi ansi þröngt og og þeirra reynsluheimur

reynsluheimur sem þau eru að lýsa þarna

er dálítið einfaldur og klisjukenndur að mörgu leyti þarna er brotið upp með tónlist það eru tónlistaratriði inn á milli sem Helgi Svavar Helgason sér um í samstarfi við leikhópinn þarna eru einmitt tveir ef ekki þrír leikarar sem hafa sérhæft sig í tónlist í gegnum tíðina fannst þér tónlistin styrkleiki eða veikleiki í þessari uppfærslu

tækni leikaranna í því að segja sínar eigin sögur og

hvernig þau framkvæma sýninguna mér fannst hún mjög góð mjög góðar tímasetningar

ég held þau spili öll á hljóðfæri á einhverju skeiði í sýningunni sem er bara mjög flott lögin skemmtileg og brutu upp sum svona misgóð að mínu mati en

sýning hafi líka það það element

eru fimm manneskjur kannski ekkert endilega ólíkar en

úr mismunandi áttum að leggja áherslu á mismunandi hluti þannig að

hver og einn finnur

meiri samhljóm við einhvern einn eða

einn hluta af því sem

einn leikari segir heldur en annan en tæknilega fannst mér þau standa sig gríðarlega vel og það var mikil orka í sýningunni mikil keyrsla mikið stuð og mikið grín og

gerist í

svolítið til grundvallar þarna þá eru oft brotið upp

tilfinningalega ágengar stundir eru oft brotnar upp með einhverju gríni eða

framandleika áhorfendunum og allt slíkt tókst mjög vel í þessari sýningu fannst mér einmitt

fínasta yfirferð yfir best í heimi kærar þakkir fyrir þetta Brynhildur menningin þakkar fyrir sig í kvöld við minnum á að þátturinn okkar fellur niður á morgun en við sjáumst aftur á miðvikudagskvöldið